Ko woni e hoore neɗɗo ko wi'ude e artwork, sabu woni ko e laamɗe, ndiyam ko njifti e njangol ngal. Nde artwork wi’ete ko ndiyam ngam sabu yengude ko sabu art e laamɗe ngal.